Accan saa sakiiko an. Iijan min miɗe jogii haaju koy. A yiaayi golle an oo miɗe haani timminnde mo so mi timminaayi walaa ko mbawu mi waɗde. Tinno jon kaa muñu wakkati goɗɗo. Wakkati goɗɗo eɗen mbaawi waɗde ko wanaa ɗun. <hesitation> <hesitation> So wanaa ɗun jooni jooni kaa, mi waawaa biltande ma ɗun, so ngoonga. <hesitation>